افضل ان أنا أطلع رحلة مع صحابي لأن أنا بتبسط بالأجواء مع صحابي و بحس ان احنا بنضحك و بنقضي وقت لطيف مع بعض أنا مجربتش قبل كده اطلع رحلة مع شريكي أصلا ف لو بتبسط مع صحابي ف خلاص أنا عايزة دايما أبقى معاهم يعني نعمل الحاجات اللي احنا بنحب دايما نعملها سوا و نتشارك الأوقات سوا